Kolor jwa'n ncholon nak jwa'n nekisa, jwa'n nagata, jwa'n este <hesitation> emmm- jwa'n nakisa nak nagusa, morada', ee nayei, este ko- koncha este ploma'.